ང་གི་སྙེམ་གཅིག་ན་ང་གི་ཁ་ཕར་ཆ་པོ་བརྒྱ་ལས་ཡི་ང་གི་ཏ་ཇིན་ཧེ། ཨོ་དི་ཁན་བེའི་སྔགས་ཐེངས་ཐ་ཐ་ཐེ་ཐི་ཐེན་ང་ཆི་ཕོ་ཆོ་ཡེ་ན་གེ་མ་བོ་ཆུ་གི་ཁ་ཕར་དེ་ཏ་ཇིན་ཧེ་པོ་ཨིན། ཁ་བྱ་ང་ཆི་ནེ་ཆི་ཆི་ར་ཧེ་རུ་ང་ཆི་ཁ་ཕར་ན་ར་ཧོན་ཤེ་ང་ཆ་ཁིམ་ན་ལས་ཨིན་ར་ཁ་ལས་ཨིན་རུ་ཁ་ཕར་དེ་ན་ར་ང་ཆི་ཁེ་ཆི་ཏ་ཐེན་ཤེ་ཨིན་ཨོ་ཧི་བྷྱ་ཏི་ཁ་ཕར་དེ་ང་གི་སྙེམ་ཆི་ན་ཆ་པོ་བརྒྱ་མེན་དོ་ཏ་ཇིན་ཧེའི། དེ་ཆི་ཀོ་མེན་བཤེ་ང་ཆ་གི་ཁ་ཕར་དེ་ཁ་བྱ་ཏ་དོ་སྐྲ་མོང་ཁྱེ་ཆུ་ནེ་ཆི་ཁན་ར་ཨིན་རུ་ཡེ་ན་ཁེམ་ནའི་ཡོག་གི་ཐེན་ལས་ཨིན་རུ་ང་ཆི་ན་ལོད་སྨད་ཡོག་གི་ཐེན་ལས་ཨིན་རུ་ཁན་ར་ཨིན་རུ་ང་ཆི་ཁ་ཕར་དེ་ན་ཧོན་ཤེ་ཨིན་ཨོ་དི་བྷྱ་ཏི་ཁ་ཕར་དེ་ཏ་གོ་ཕི་དགུམ་ཆེན་གི་སྙེམ་ཆི་ན་ཆ་པོ་བརྒྱ་ལེ་ཏ་གུ་ཕི་དགུམ་ཆེན་དེ་དེ་ཨིན།